Për brumë mënd thomi, spaghetë, spaghetë të vegjij, tupateliqe, tupatele, dromsa çë jan një loj brumi të Kallabrjet, dopu i rigatoni, brumë të shkurtura, brumë të glata.